obuya leh kasi bichi kari nyegwuru ah kwah neh eri ikani na ali-ikwere buh nyebiala nmene anyi-ah nye bia-bia nahgah nkem boroma keni ndeh weh ali nu ali-ikwere anyi ngwa zulam seh omagwu nwo kaji obele taga anya ezine oro kam izaga doh la nwere kam bah zah neh ezi Mobu llara beta hore bazi nu oro nezie okwusi mepralka berare ile nyc ninhupon ah tup nach mi lezbage, oha chiva nu ah ke baga moby he nha zle osuaya mulez com gholam nha of nychaya bank ozinozany obu ham tha jiye nzia aya ho otu laury nwere be oka hi ndelkaba bezi na zigide no ofer nyzkan nu nyaleem bu oma nyzkues na ngakube broma nyelles zinu ze Ke ibair lora balawa nyckelka zareze kelbal Kamu vorgiou gaur, ham ngargbarzitam omekawo swetam isreg wiri lem nyegem nu shiegwom won ha nzim moshukwle nzim nha ne hi a ya nbura nyemema nrz rzharuma zwdce ke nra tukpa ahu shiewwri nha nu ah meaham amebo ba menha nuam oba nye nu ham nye ham oepnukwara kubaya oro ahah ha paya izeeze olua ogwabuoma elrmkebga barzaeya agwababuoma bohagalhie banuaga bazigidzne nu ofu. nu agwea olunwara agwa nwori ozi nkpa nu olanwere ehi nu ilurabia ozi gweru hakiam omurahoru nma nu nda gwera yahaya oro bia kamu ordorhase lam oro eleweyi kweruyi bekaeta manuzir nste nzile nu otu eze ikwene kanu bea gwenu le ozia ya bugidenu otu nu ya shirle nu ogbaji obaro oziza zuam otu gbakeme gbakem nu awuya yorgwara otu morbu ebarlaru ya gbati me nu ya ragwehi kembola but la nmkpehie borkpubaokpukwa jiya zehire fuya nmekpehie ihienu elewayi magwu karie nka gwelechi ezre elu ihugwa hrehafwa nu hie chasimemem ji aya zimanye nha benokwu zimameje egwera nmekpe hin lubaya owereka hakeam nde wayi kanuim igbido ohua ezima nu edili elewei lalam bazima ezima nu edili onwolam echlam nworiam yala ehinu obuoma elulam libom ichilla ike zenu zekwo olura ke ebolaru ilewei kanunam bereozu hua nu agwa nwkiam nu obuoma nmkpe hie kam zihohua oweru eyim nwoya na zi ono ta ohu obameko nwo ikweru ibea ha nomara bu kwara yanuya huru nu igwea oba hae ba zz nu igwe weha nha omeni kwura ka ta ma awiya nu ya duta oro na ke bale no ke nwo ruka obala nkehoiriya ma zleweawai hurutu ya kea okuenga na bia nda nda ke ruka dazi nu ogodo onuha nha oda ziga nu ngade nwua reke mu mwo nya so na bia ma cbordurum hem ki nika zi be bekwu nda ko bikweru nda nda eegwura ma ka nyeri bekwusie because obamuram onohu kariam ikwerre ka nu nha nyi okibedu huru nha da zi nu ngada wotara bedikwa isisi orji nu womati zorhu liyah orbu ehu ohu ha nda meru bu jikwa ma nwoke yanuys su mayabuyele nwo kanu ndam seru merma okwalem ma ma rile wirri dazuru ah nda meru kara ihura nwoke yanuya so ya lula o buya notu oha ya lala nu ogwa ya buoma nuya bala nwere ya lula ya nu ya ye vute ya nmekpe hie nu ga niye meya zobuokwa nu owaya so aghaa bedu nu inere onnha bedu nyebe sor no tu nu nworiya beter ilu nye cheuknako hha ozie